كنصحك الا بغيتي تقرا بزاف الكتوبة و لكن معندكش الوقت بزاف تليشارجيهم على شكل ب د ف و تخليهم فالتلفون ديالك و فايباد ديالك و لا فالبيسي ديالك فوقتما خرجتي ولا كلستي فالدار و عندك شوية الوقت غتاخد التلفون ديالك وتقرا اكبر قدر ممكن هكا غتكون ساهلة بالنسبة ليك ماشي بحال الكتاب يمكن تنساه فالدار اما التلفون عمرك مغاتنساه